باخد معاي أول شي الخيمة وكمية كبيرة من الماء لأنهم بيبقوني على الحياة، وبعدين باخد أدوات للطهي وباخد كتيب للنباتات الصالحة للأكل في البيئة الصحراوية وباخد كمان كتيب يعلمني كيف عيش في هذه البيئة وآخر شي باخد معاي كتيب ومجموعة إسعافات أولية للوقاية من أي إصابات.